Este ndain ñaivi ndé yota'a vanuu njaniva inio iin tiempo té despueste té iin nionjan xa'a mayo este anine xhiniataxa mayo chi xhin mayo ina njan nja este kaninia nuu njaninovachi naxandote yunii exkia ma'a njako inindifi asta mo'o pero ha dexhinia chi maxanguja te ndaxa mayo kaniva nino.